ବେଲ୍ଜିଯା ସଂସ୍ରୂତି, ବେଲ୍ଜିଯା ସଂସ୍ରୂତି ଉସକୁଷ୍ଟା ଖାତ୍ଯା ପ୍ରସ୍ତାନ ଅପାଈଂ, ଖାତ୍ଯା ଵିଶେଶ କର ଜୀ, ଚୁକୁଲେଟ, ବିଯର ଏଵଂ, ଵାଂଚ, ଫୂଲ, ଏଠୀ, ଫେମିସ, ଫ୍ରେଂଚ, ଏଵଂ, ଜର୍ମାନ, ବାଈସା, ସଂସ୍ରୂତି ରା ମିଷ୍ଚନା ଦେଖା ଜାଏ।